<hesitation> Ebisoro bikighira okwa bindi kundi ghukabana embene ngindiha ekyerilheberyako ekye mbene yamalhangira mama waghu ghikatsimitha nekyana nakyu kyikanza ekyatsimitha nakyu ekyssumba omuthwe ekyalhebya mama wakyu <hesitation> ekyakakolha mama wakyu alhyakolha, <hesitation> so esonga eyu ghukabana ebisoro ebyabirigha okwabindi wamalhangira embaya eyikasamba okwa okwa yobukalhi ghukabana nekyana nakyu akya birisamba okwa okwa kyanganasamba nokwa yindi embaya nyighenzi yakyu kundi ibwa kikigha kikighira okwa oku kindi.